﻿Kua <hesitation> ani yasava, ani oasa jokua nunga retava, oimeko añetete, ya oyokuae mopeti <hesitation> kuña ani kuñatai, ani kunumi, oyopotararai, jare jukuraivi, ipuere amope <hesitation> ikavi yoguira reta, kuanunga amope oë ikavi, amo, amope mbaeti oë ikavi erei <hesitation> ipöra jare yerovia rupi yaesa jokua nunga retajare jukurai ipuerevi yoguiraja tenonde oyomoentiende kavi